<hesitation> ओइसे ते कब्बो कब्बो अइसन हफ्ता बितेला जेमे हम, कहु नाही जाइला लेकिन जब कब्बो कब्बो हम यात्रा करिला ते हमार पूरा दिन यात्रा में निकल जाला। एक हिसाब से एक हफ्ता में लगभग चार दिन यात्रा में चल जाला।